Omamahu magne bhe na gbona because wel na yi uyimhie si eghon-igho nor ro eyikhere bar ya yin uyi mhie si ye ee wel muo tue wel mu yan bu wel tule bho do tue e o ni uyimhie si uyi mhies omama ebeluyin mhie si ogia gidigbi ebuwele ayan luwel elui bo wale ore-benor wane irio tui emhi na yan lu wel elui bowule wel lewel emhi nor dianie huma wel wo gha lue bur ibowa zede human hie-hie uyi mhie si ebe huma nor kheke wil gha lue dar ibowa emhi nor human gha bui bowa dewo gio solobor so that emhi nor human gha buwel deooo obhe su wor bor and ma nor you yimhiesi amie omhan la gua selobua ahuoselobua mena wel no selobua riobor suma khor nana mie enu ijiu mhesi ni nima bho le ya gha yiele runde ene gua khu ni eta ebo mhan gha luo but mel dolkere wel ghe emhan gho bhe hia eyegima na lue mhi nor mhan kheke oselobua wokpay yan yobor suma khor ni ma ghe lue mhi nor mhan kheke nu-wel ghe gielimhien be fimakhor werie so ma bhe tobi ma gha ghe gbi ma guo nima ghe wel tobi ma gha gbi ma gua nima ghe wel owo diania ni mu wo lele e o <hesitation> emhi nehumania mana gha lue ma-wo le emhi ne-human o e ma lu egima rio bo nahi re ma ye sha lue but okie-kie nor rol awo ye mio emhi nu welu elena ooo nu-wel lu akhue nogha yuwel ghon ghon me human ooo ele orodalo wel na lue ona human ete orodalo okheke ni mahia gha yin ese emhon bhehe ghomhian bhe na ghona mima o leghe gbi ma ma-ma gele gha yin uyi mhie si da eghi ma uto mhi ni ma tei ghe ma toi na ma gha wo toi awo tor bhe na yator rude uyin mhie si da eghi ma uto-mhi ni ma tei awo tor bhe na yator rude uyin mhie si nero oleqe emhi ne human alue da agbe and na wo len we ghe emu no diario ehuma asun-ehuma bha van oselobua buan riobor suman khor emhi nor human ni man len ya gha lue ni ma ghe gha lue mhi ne huma egie bhor nor ma hie man nima ghe gie elimhenbe ma emhe si o e na ya gha lu runde osa oi mahia yan ghu lele so solobua wel abilu akhue mhen bhe ghe ma ade eluwe elimhen be mhen bhe ghe mhaman bhe ghima odihoa bha hu nuwe ofure bhe gberan mhe oliman yagha mie rio bor su ma khu ni-male ya gha hue mhe gbe egima riri gha ye Eki ma dol oo owa mabol ii otoi nor ebi mariri ghaluoo rio bo sumai so that nor gha ki odalo-dalo ni ma eghan nor riri wel oyan ria luo baba oto gha ranua oghi mue yo baba enoyan-wel nor nue miamhen yan ibolan to gha ranua oghi lao eni hia mel mama daghole bhor runde okhian keban ni bo wa khian oluwe khe-koe-yi emhi ne human ou wel ghi mhan mha dae akolu kugbe ole emhan naghon na khi akolu kugbe ehiman wel bho toi ria wel wel yan ria ghi boi wa But osa ni maga wo bhobahima so rundor ni oke ma-gha yin uyi-mhie si wel dor kere ofure ogha oma omhan nor mhan yin uyimh3si <laughs> atei egua khun egua khu ekhian ene-gua khuni abhemie neye bhe mie nor ho nor wu abhe mie ne ho neghe na gua khun but emhen be bhor nor gba tor gba khun wa gima riobor nahi re but baba nogie mel na wel huma rio ba suman le-mon nor wel hia ekhor bhe giana mue emhi ne human omhan ye gha la-ma ekhor ni magha gbe khua ilo nor human ilo nor huma o ema ya gha zel ee lo ne humum naya ya shi buo mhan koto naya shiegbe kokhu shei gbe ko khu o e mu ya gha ze ebima bore olemki bhe giana mie ofure bhe gbe ramh oghi leli ma so that ene-gua khuni so that ni ma bho sabor lao ehe onu ologha khian.